Delfinlar judayam aqlli hayvon hisoblanib, ular odamlar bilan doimo iliq munosabatda bo'lishadi va turli xil o'yinqaroq mashqlar va tana harakatlarni ko'rsatib odamlar qalbidan juda ham chuqur joy egallagan.